Gn'amina e piso koa zany, mifampileladelaky evao koa indreo, da amin'ny alalan'ny fampimpofompofogny avao koa, k'io zash rehefa ohatra ka hoe za- mifankazatra am'izay indreo rehefa avy eo, da lasa igny zany gny ifandraisandreo, mifampileladelaky da mifamofompofogny.